Nhúra waabo, gwom go waabo, umbiiŧa njali ma bângina bo ngi gíma waabo. Bilaantaa tta ɓaasi bogo, ndu uluusa alúŧi, bogo bembe, unan, ndu usoofbi usów. Urejjabi, ndu urejjabi usów, mbolo gbúuta bémbege bigita a saanti wii woma ganti bombéedi bommu, unanbi lunɓa. Ndu uluɓabi alúŧi, udéedebi, waati we ndu ugaadi mo tam ma, undéedebi ngi dadí, ndu udéedebi usów, unjédi dúŧi wembe, utinan jiiŋi wédu uñúwe. Unanwi túm a gibele, ndu utúmwi a gibele unan jédi gilaaŧí, unan jédi dúnŧi wembe unan wi babí. Ndu ubabíwi mo usów, unanwi jéd unanwi túm gsúgur, unan wi ñaa gbúuta. Binan wom alúŧi wembe, binwomwi gatiban gatiba jandi unsówulte a gyaaŧ golla. <noise>